mwota nii, mwota gomna tii, mwota nafsira, sae go, sae go bo, mwita mwota ambe, mwota ambe wanshata ammaboron apad, mwota gomna tii man, doho sa nii sa alata, ujene re sabbo, hewbo ujene re sabbo edi, hale uru